खोज में जिज्ञासा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योकि जिज्ञासा ही है जो इंसान को नहीं विचारों ज्ञान और समाधानों की ओर प्रेडिक्ट करते हैं। जब हम किसी विषय यह समस्या के बारे में जानने के लिए उत्सव होते हैं। तो वही जिज्ञासा हमें नई रास्तों पर चलने के लिए विचारों का निर्माण नई सवाल उठाते हैं। जो विज्ञान कला और समाज के विकास में योगदान करते हैं। यह उत्सुकता नहीं सिद्धांतों और सुडोकु का निर्माण करते हैं। जो आगे चलकर नहीं खोजों की दिशा में बदल जाते हैं। समस्याओं को समाधान जब हमें कोई समस्या सामने आते हैं। तो जिज्ञासु हमें समाधान की खोज में मार्गदर्शन करते हैं। विना जिज्ञासा की हम अक्सर हर ऐसा हमें यह सोचने के लिए करते हैं। कि क्यों और कैसे किस चीज को सुधारा जा सकते हैं।